Zah zen̈y raha ankoatra ny lakile araiky fo fôtony lakile an-tran̈o fo no ten̈a ilaiko zah tsy raha misy tômobily, tsy raha misy raha hafa ankoatran'izen̈y feky fa lakileny tran̈o fo andesiko.